Siz barchangiz aj- bu loyihada -ajoyib ish qildingiz. Men barchangizdan bir ovo- barchangizga bir ovozdan <hesitation> ish haqqingizga qo'shimcha haq qo'shib bermoqchiman. Sizlardan judayam minnatdorman. Agar sizlardek ishchilar bo'lmasa, men buni uddalay olmasdim. Biz birdamlikda, hammamiz harakat qilgan holda bu narsaga erishdik. Endi sizlar mening kompaniyamning yuzisiz.